No mahazo lottery zaho, ataoko de voalohany aloha mividy tany malalaky lehibe premier plan. Avy teo mamboatsy trano deux trois étages aminazy malalaky hahofako amin'olo na hataoko hotely. De avy teo aho mividy tobily. Da raha manahaky anizay aloha gn'ataoko zany. Mamboatsy tra- immobilier aloha gny tena, tany sy trano gny voalohany tena voalohany satria io gny gny tsy misy amorstissement, tsy mba mihena gny vidiny fa miakatry lalandava avao. Ka no zaho aloha da aho hanaovako investissement avy teo aho mividy tobily avao koa fanampiny fa ahafahana mivezivezy sy manao business hafa.